أكيد نحب نسافر للفضاء حاجه تو تحمس برشا خاصة وقت لنشوف لكواكب و نجوم من لقريب و نحس روحي بعيده عن الدنيا الكل، حاجه مميزه برشا و مش مهت- متيحه للناس الكل، نحب نعيش تجربه ديا و نكتشف شنوا موجود غادي بعيد و حتى كان فيها مخاطر، المغامره تستاهل.